Aku toe ngaceng toe ma pake hape, ai eme ngo aku ngaceng laku informasi one mai dosen one mai teman ko one mai teman organisasi ko one mai ukm, brita brita one mai ukm tu tara ngo'o bo agu harus pake hape ngitu kole eme ngo manga, manga informasi one mai grup grup kelas lewat hape informasi one mai ata tu'a one mai teman ngaceng lewat hp ngitu kole laptop, laptop ngaceng kole kerja tugas pande tugas pande surat eme ngo'o teing tangung jawab one mia panetia, ngaceng kerja pake hape pake laptop lewat laptop nganceng kole hape ho'o eme manga tugas vidio one mai kampus ko ngaceng telfon ata tua telfon teman hitu tara ngo bo penting hape agu laptop.